نشأت في ديرة كانت بسيطة وجميلة, كان الجو في هادي, والأشجار تحيطنا من كل جانب, الجيران كانوا قريبين من بعض, وكنا نساعد بعض في كل شي, في العطل كنا نجتمع ونلعب في الشوارع ونقضي أوقات حلوة سوا, الوضع هناك كان مريح ويعطيك إحساس بالإنتماء, وهذا الشيء اللي أثر فيني كثير.